Bueno ningush quiel ñil lado este comid comid <noise> ñesutiem este una avionbo comia bien aguacate que nolabiem setiem quie lose tacos, laquiero una comida tostadas, neaguanguesa septiem para que lenguies laganguies lo vitaminas pues pero setiem meaguanguier <noise>